Dia boi ti mam nɔŋɛ di paa, gee ka mina mam n wan nyaŋɛ iŋɛ se'em dugɛ di, bii ba n dugeri di se'em, gee me wan bɔta ti n baŋɛ ba n dugeri dia la se'em. Tu buuri wa puan, Farefari buuri wa, disɛka ti mam nɔŋɛ paa gee ka mina ba dugeri ka se'em de la kanzagema. Kanzagema de la tu buuri dia ti ba ni dugɛ, ti di-nu'uma sɛba za'a waabi nari la ni bɔna dia la puan, wan nyaŋɛ basɛ ti immaalegɔ paɛ asaala la, bɔna bini ti fu san leme di, di za'asum mɛ paa bɔ'ɔra nuurɛ la, gee tara pu-tigerɛ bɔ'ɔra nɛresaala la, gee tara immaalegɔ. Di kuna wa ti mam bɔta ti e baŋɛ ba n dugeri di se'em.